बच्चन को अधिक फल खान के लय प्रेरित करन को सबसे अच्छो तरीका जो है कि मजेदार और रोचक तरीका है। सबसे पहिले उनके फलन को आकर्षक तरीकन से परोसे। जैसे कि उन्हें अलग अलग आकार को डिज़ाइन में काट के दे। और बच्चन को निर्णय लेन को मौका दे कि बे कौन सो फल खाए। और उन्हें फलन को खरीदन को शमिल रखे और पसंदीदा फलन को चुनन दे। साथ ही बच्चन के फलन के स्वास्थ्य के लाभन के बारन में जानकारी दे। जैसे कि संत्रा खांन से उनकी इम्युनिटी बढ़े और सेब खांन से तेज दौड़ पाए बे। बच्चन के साथ फलन को जुड़े छोटे छोटे खेल या प्रतियोगता को शमिल रखे। जैसे कि बे कौन से सबसे तेजी से फल या खाए सके। फलन को स्मूदी शेक बनाए। और पेश करे जिससे वह अधिक रुचि और उन्हें खाये सकाये। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता खुद भी नियमित रूप से फल खाए और अच्छो उदाहरण पेश कर सकाए। ताकि बच्चे अक्सर अपने बड़न की आदतन से प्रेरित होत है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमन से बच्चन को फल खान की आदत की मजबूत बनाए साकत।